An ncha na nchindathe adobo' con guaji thi na guajillo toxin <noise> guajillo chjego che'ia thi kaxin 'u nchu t'on uan tangi tjigu ajo, pimienta, comino thikaxu'u xuya t'ua tan entho uchiga ana toxin tjigu nchi xi'ie aceite tuxintho medio dichjan ntho <noise> tanda tasinga <noise> ndate singa the jna siꞌo. <noise>